Ñuꞌu ne ntaa ngo dií ne i ña ko mida ña ko mida ne ne naēi ngoo én ío ituku itúku naxei ngo kdkada kén ne diferénte nagei ngo uꞌú ne ene íkuntée ini ngo ne ntuchi vi nduchi na nduchi xún cu í na ne váꞌā xei í nga ne kakuií na ne kakui aku ité kaꞌnu ka kui dɨɨ i ñūꞌu gíxi ka kuii nentuchi xún ku ce vei i nga ne váꞌchi váꞌa gei anemete koo mete ajú cikú nuu nmete ñaꞌa ñatan núu ne hi na ne váchi váꞌa xei í nga ne ntuchi no ne ika kuií nduthi íka kuii kuediín ka ne ñáꞌa váꞌá ge i ī tuku geꞌí pues tukugē i ne kaa ꞌu ne dií ngakuntée ni ngo ne intuchi xun kuce vti o én dií áꞌvi i í na ne aꞌvi i kone ñaꞌ kakuii a ne í nga ne gáꞌvi nduchi ngo íka kuia ne ntchi duchi dóvi n duchi itun inakaꞌan ngo ci na ne váꞌa cei nduchi dōo cé ne váꞌchi váꞌa cheji vaci vaꞌa chei ñataan nuu vi ñā dɨkō ne ini nko uꞌú ne ini ngo ntííkoo. Ntiko kutuni ko mii da takantuchi dochó néprs kuntekú vi kane ñata nuuvikí nga né kui vií ngo kuivi ngocívs ñña te ña xáꞌan kuii ci ntanchi xi dii ñaꞌvi ntanchichi diíne dií nga te nākunu dii deꞌnne a tukúceꞌ i deingaꞌváꞌa gēi sku i kunuu seite kanekantuchi doo chá ne athí nga né kakuii hexuku ñuu ka kui nꞌitu é nthí nga né kakui kakuidi te kaꞌnu vi kakuidi vecitukúgeꞌí i tuku xei i í nga ne ntuchi istú cé ne tuku geí i īó ne i kuéꞌvi īó ne intuchi vitá ne itúvi í na ne kainúu ñi kainuu í ne veti tukuxe i kane ne ñaꞌa nti kaa ívi ngo í ngā ɨn nká sku ne ne é kakuii ñu ngo néprs nɨꞌɨuɨꞌɨ netakaínakaꞌan nko ci te taxi ngo né kadiꞌvi avií jā ne váꞌ thi io naña váchi īó í nkuii kuii kaan ntúvi ku kuii kuáꞌa moli civi kuáꞌa kainúu i kui kuaꞌa í nga ne kavo takanddkai ntuchi dooña é ne kai ñuté ne tukú eꞌ i tuku ee hi kuáꞌa moli vi kai kaxiꞌxe xkúne. Nakuꞌnúu deꞌnvi nakúnu deꞌnnea tuku kachí nga ne vaciva xe intíxín i kanentɨ̄chin na kade ngo provechar nee neé kakuiñu ngó ne kade ngo provechar adnekuichɨn nga ne ñá ku ñaꞌa i kkuiko de váꞌa ngo taka ñongo ñaꞌatíi ne ña xñáa ci kuikō deváꞌa ngo kuikudukkomidá ne kui ku de tuní un ña kuñaꞌa de ñaꞌa ñádɨɨn taka í kude tuní ɨ ne dɨ̄cɨn ñ mini a ne ñīní ñañanɨꞌɨkaknu ñongo ñatíne pɨ ñaꞌa ñáꞌdɨɨn kakainu vētí kuiku de tuní un ñá ku ñaꞌa chí nga ne váꞌa gēꞌ i takaénakauꞌun naña chá é ne dɨko kuí kuāa kāntu ivi kuii kuáꞌa molí ñivi kaixí xe ne ka ne í na ne doꞌhoꞌontute xi kájó ne cí ngā i kuéꞌen chi komida komidá ne inuuꞌ núu i takatakantíxin é ne duko tukucéꞌe i ɨɨn skuu ñaꞌa mí vi ñaꞌa mí ne a e kaki ñaꞌa mi tɨkui sté xe ne chí nga ne kakuii ña ñaꞌa mí kakii ɨn é ne ñá kunñaꞌa kadiáꞌvi dɨ kadiáꞌvi dé kantio itaci ngo iꞌa ne ntɨꞌɨ kuēꞌen íkajó ne kadiáꞌvi ntɨɨ kuēꞌen í komidá ne chí nga né kādiáꞌvi dé ikantio ita ingo kome ñaꞌañá nte de ngo kuēnta neñ mii kueꞌén chi kakuii ngo nee i kakíxi ka pēxín. Ñaꞌ ñaꞌa mdií ga vaꞌa ne viingo takuéti vi ngo takuetsi ita ingōdííví toko dɨko ne īó dií kājo ti mii kueꞌén tin teī kueꞌén ci kuingo ntɨꞌɨ ne kakii xi ka ne aꞌmi kueꞌen chi diuꞌú ntio ka ne vii ngo takuéti itaingūdií taingo diꞌi ñaꞌa mi ché vi taingōdii trana trana ne é kadiáꞌvi de intiepu kaíkánantíi tránañɨɨ́ e ne ināꞌnú ne tí nga ne ñaꞌa īñí i í nga n kuitai ño davi vi kuita i tí nga ne kadiáꞌvi ñaꞌ īñí i ɨɨn ntɨti nee i ka xé inko kui komidá ne í ngá ne kuiitai ngo trana chévi tráánañɨɨ́ vi takaénakauu ne ñáꞌa ngo āꞌa kaikadeni ngo ikadiáꞌvi ne kuii tai ngo ña kui ñaꞌa kí ngakājó vi uɨn iváꞌa ge í ne da ñaa na ci ñoko intâꞌví ngo ne da ñaá nga i kajo ndi kaīó di ɨɨn xúꞌun ko ió di ne kuii kajo kantu ntɨvɨ vi kuāꞌa ntɨꞌɨ xaꞌa ivi kuáꞌa kuntēkú ntuꞌvi da ñaá nka ci kajóo dɨko ne ío ci komidá nko kadaéꞌa ñuu nó ne áꞌa ne iōúve vttempu kāiká nagee chi da vi ne io uve ñuvé ne kaꞌainūú ci. Ioó ñuvé ntescu vi ño ñuve ñuve ñukuntucí vi o ñuve malacachun ntívi i ñuve berúvi tí na ne ituku itúku ña i uve kulí vi ñuve xiꞌnavi ñuvé ne kainūu kueꞌenchɨ xuve veti itúku itúkú cee i ka ne kai kaínio ntio kajó nekiintukun nko ne i i íō ci komidá no í iɨndɨꞌɨ ne ne inaxengo íō cída iꞌa ne dantuɨ kueꞌén ci ta kavií avií ja ne itá samarun kāa chí na ne váꞌa chee i daí kantio i kiintúkun nko míi míi dɨ ā mdɨhí nga ne kanuu náa ci te kāi nduchi dōó ne te un ni kuiá ne kai kaine ñaꞌ a ñáꞌa kantiti ñáꞌaa kainduchi i kacadama ntui samarun í na ne kaintui itá ine í nae itá i kajo ka ne ñaꞌ aꞌa ne éñūu ngo ne váꞌ ti voꞌo io ci tɨtɨ kueꞌen chí komida iō ikajió ne da íkantio i kindúkun ci no aíkanio dantukun nko komidá daɨɨnadama comidá nko damanñé de te un ntui gén o ñuvé ne ūɨn ntui ne géngo diin ntɨvɨ vi ɨɨn tui sku chá ne ñéngu ntuchí vi un ntui skú chá ne idukoo nee i nɨɨɨviíte vííte ne dɨkoꞌo ne í ña xáꞌnchi xíi kanadama comidá nko.